پانی میں چلنے والے اصلی اسٹنٹ کون رہتے، بولے تو؟ واٹر اسٹرائیڈر انسیکٹ، اس کو اپن جیزس بگ بھی بولتے۔ کائیں کوں بولتے، کیوں کہ پانی میں <hesitation> اوپر کا جو لیول رہتا، اس میں آرام سے چلتے۔ کیسا دیکھتا، بولے تو سیم ماجک کر رہے جیسا دیکھتا۔ اب کائیں کوں چل پاتے لوگا پانی میں، اس کے پیچھے کی سائنس کا گیم ہے۔ اس کی جو باڈی اور جو لیگز ہیں، ایک دم چھوٹے ہیں۔ ایک دم چھوٹے رہنے کے جیسے وہ پانی میں <hesitation> چپکتے نہیں دیتے، مطلب واٹر پروف رہتے۔ تو واٹر پروف کو سپرے نیچرل میں لگا جیسا دیکھتا۔ اوپر سے اس کے لیگز بہت لمبے اور ہلکے بھی ہوتے، تو ویٹ برابر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا۔ پانی کے جو سرفیس ٹینشن ہے، اس کو بغیر بریک کرے، پانی کے اوپر فلوٹ کرتے رہتے۔ جس کی وجہ سے پانی کے اوپر چل رہے جیسا دیکھتا۔ دوسرا ایک کریئچر ہے جس کا نام ہے بیسیلس لیزرڈ۔ اس کو اپن <hesitation> جیزس لیزرڈ بھی بولتے۔ یہ چھوٹا لیزرڈ فل سپیڈ سے دوڑتا، اور پانی کو بغیر کچھ ہلائے، اور پانی کا جو سرفیس ہے اس کو بغیر کچھ، مطلب اس کو کچھ بھی ٹینشن نہیں دے کے، آرام سے بھاگ جاتا۔ اس کو بھی پانی میں چلنے کی <hesitation> شمتہ ہے، پانی میں چلنے کا تریہار ٹیکنک ہے اس کے پاس میں بھی۔